Ɓe puus laa man ɗaa dom puus laa man ɗa cin bee na a luu naan, kat puus laa man ɗɨ wul baa kɨ luu naan a kiya nin plang, kat mee mbi baa nin plang te ngurum mɨ naan mop bam an ɗɨ kuret yit ani le ɓe ɗaa kyel sang kat mee mbi ko mop a ku mee mbi cin mɨ luu naan ɓe a te to rep kobo nde ku an kuni se, mɨ luu naan oo ku naa ee an kɨ nin a retyit mɨ puus laa man eey, mat na chet mee warar weet mop puut shwa chet cin be na a luu naan kat me bi ko mop a ku me bi cin yi lu naan ni ba ti to rep kobo ku an kuni mɨ luu naan ku na an ki nin retyit mɨ la man mat na chet me waar mop shuwa, chet me ngowm mop puut so pus la man niya <hesitation> vel yi kwa bit ku poku firmekun yi ali dubu kume ku dari tara ku tamanin a ku shiktin ku takwas to puus laa man ni se ɓe ɗaa kyel retyit pee ta nin. Ngurum mop ɗaa cin reyit ɗa cin mirekat, njep man mop ɗɨ bam an yakal da cin mɨ njep man mop dɨ. te pus laa ni ret di mop man pus la ni di ret pwet pe niya me pus ku an pee wa ɓaa ɗi muw, pe ɗɨ gong a del mwase, bi vel dighin tong ku puus laa ku puus ɗuk'an aniya bɨ ku ngurum mop kat ni kɨ te mop laa ka ɓe ɗekɨ shwan a ni to ɗuk'an a ngurum mop baa nji cin nde nga pe sese, ret di ki nin pus reyit mɨ laa mak. Ɓe da serep mbi ngurum mop so mop cin plang mop tɨ eyeye tu plang naan le sen ku jong-jong an, ani le kana ɗe kyel retyit aniya bi kule ɗaa kɨ a nin a luu naan ɓe kat a nin yi luu naan ɓe ngurum ɗɨ kyel retyit kat a nin puus laa luu naan ɓe ngurum mop ku du mu cin mɨrakat, se shar na mop nje mɨzep mop nja, kat mee shar na maa mop nja a tɨ an ku puus retyit mɨ laa ayaa kat nja mop nji. Pe te mu nin di aniya bi ku da cin, pe sese pus laa ni ɗi ret pwet, kat ka nin shar ka mop, mop nje bam ka, ka ku ka kɨ ku na luu naan size ku ka ki kuna luu naan seze mop ku mee bɨ mop tup der ka mop pɨ me sar kat mut dɨ tɨ kwa mɨ luu naan mop ken dɨ ba ku put ɓe ku kɨ ku shar ka mop tul, ƙɨ ku pɨ mbi so mop mop so be mop kyel merakat mop kyel retyit a mbi ku du mu cin se naan dɨ kyel kwop kat dang ɗɨ ku kyel retyit ku puus laa a mbi ku ɗum cin se ɓe naan le kuret mun ngun <hesitation> to nimu plang me ku mu cin shikit nde be ngurum mop nja pwet shar na mop shi-pee shi-pee mop pwet nja kyel merakat ku an kyel retyit pwet mu cin retyit mu cin tam nikin sirop pe so mop mop eyey yi pɨkin tu laa yi naan dɨ le ka tong seze oo. Naan le ya met sezse o, kat met sezse ɓe tu kyel retyit muwa, kat a tong dɨ yi dunni dang me muut kat muw be ndu tu plang mop kɨ le kuret se ka na mop pus a li kuret ka naa se, pe ku mbi kwa cin dɨ se ken nan. ɓe kwa da kyel retyit mɨ le pus laa man ni kyel retyit mɨ le puus la man ni da'a cin a luu naan be ngurum mop di kyel san luu naan mop so kokorong pe bi nde ni wet luu naan be da cin pus la nde ni ni ku dɨ kɨ ɓe da cin be mop dɨ kat sar kat ku kwan da kat mop dɨ keyl retyit a bi ku du mu cin se kuma ngurum mop dɨ pɨ njukum yakal pak ngurum mop kat mbi ku kwan da cin ni yi luu naan ni weet be mu naa luu naan ni dɨ so kokorong pe a mbi ku du cin se te muna mu so kokorong ɗi, plang plang naan pe mbi ku kwa ni du mu cin ani pɨ sen mun ani pe khakam mun ani pe mbi kudu cin te mu na puus laa ni ni tong diya kuret njep man mop kat cin mbi nde mop ka cin mwase pus di wul te, puus la man ni par nang iyi? Daa pe cin ni set mee biskit shap shap shar ta mop.